Laha ny karazam-boasary maneran izao tontolo izao zany da maro fa ohatsy anakitelo avao no omeko eto: da ny voasary makira, ny voasary mavo, da ny voasary tahina. Ny voasary makira io da soa amin'ny tsindrin-tsakafo sy ny salady. Ny voasary mavo kosa zany da tena mety atao amin'ny ranom-boankazo. Da misy koa ny voasary tahina. Ny voasary tahia io zany da masaky sy mamy kokoa, tsara amin'ny kômpôty sy marmelade.